Naꞌ xnená guꞌn nkiꞌnc̲h̲a or lëꞌ minn itsiꞌlña nak, nkiꞌn guꞌnnbeygax minndoꞌ xkomier, minndoꞌ pgiy nkiꞌn guꞌnnbey minndoꞌ kwnaꞌ gana xkakga minndoꞌ kwnaꞌ nkiꞌn guꞌnnbey minndoꞌ pgiy. Nkiꞌn gaknan minndoꞌ be xkë xkomier minndoꞌ dziꞌn, be nlëꞌ gik xkomier minndoꞌ, be pasens minndoꞌ, xkuꞌn nak minndoꞌ lën giedz, xkuꞌn nak minndoꞌ lën lidz minndoꞌ. Poke guꞌn c̲h̲ak yu or nak or lëꞌ minndoꞌ c̲h̲uslo c̲h̲ixtiꞌdzlsa xluwda minndoꞌ xkuꞌn nak minndoꞌ, yu or lëꞌ minndoꞌ pgiy c̲h̲usgeꞌ xneꞌ naꞌ sdzaꞌl ldoꞌná dziꞌn ota nlëꞌda gikná sinda pasensdoꞌná, noꞌnda par xkidia minndoꞌ kwnaꞌ ga lëꞌ minndoꞌkwnaꞌ xlelëdz gunu, loxna gunu xnená nki'n guꞌnnbeygax minndoꞌ wen wen, inabdiꞌdz minndoꞌ stib lo minn gan xkuꞌn nak minndoꞌ knu lën lidz oto di't nak lën giez gaknan xkuꞌn nak minndoꞌ.